Embolaa ndi, chokuli chi nda yanza okhulia no buchima ko buchima ku mundu mulogoli na chokulia kelahi sana. Mala, kwayanza kulima kwayanze kulima kwayanze kulima ndi amala kulima amadima, kulima ambere, kulima oboro kulima emiogo, so nobukula emioyo mozi oshe, nindu amabele nundu amaduma wagashia mobike halala moozie olombe libapi liliyo bulahi sana. Moenzeku nende konyala kumala kulwa mutele nende elisutza mo obeki halala. Oralachila busuma bubwa bulahi sana, ko mboalaa ndi, ndayanza kulagila buchima ko, bschima obetza amundu wo chingutu kali niwakalakila oulaa bulahi, kali notsia eratsi olisha akumbe, notsia kukola egasi ogolaatza bulaki. Sichira buchima bub na tchinguku sana. Banda bamala babola obuchima nichio echiukulia chietu lakini ke ligali ne chakulia chietu sichira buchima nishio kirahi sana, wakamegaku, kwanza wakameyaku no mstari okula tza bulah oula tsa khukaza bulahi bulahi bulahi bulahi halafu adekeku nende omuto johula tsa kali mbotaku dabe sasa nembolaa ndi ochima no o <hesitation> sana kali lidiku ilala otzie okolie tzigazi tzindu bulahi tza obuka tza asubuhi modekoko buchima bubwa no motere guguso ne norogiti wakaragila wakaragilla ne natsia okole gazi tzitzio onyolo tza noob bulahi.